अगर आप चाणा कि बजट मां खाणों भी खा अर गुणवत्ता भी खराब नि ह्वोंयीं चेंदि। त सबसे पलि हफ्ते शुरुआत मां अपरु पूरू हफ्तो ज्वो चि एक चार्ज बणें द्यावा पूरू। तेते ल्खेय द्यावा कि भई सोमवारो ते यो खाण, मंगलवारो यो खाण तेसे क्या ह्वंद कि पूरा परिवार में क्वे <hesitation> परिस्थिति यमण्यें नि बणदि कि आज अलग बणौलु यमण्ये अलग बणौलु। सभु ते एक ही खाणौं बणणूं चि, एक ही थाली मां लगणूं चि, एक ही मेज मां खाणा छिन। तेसे क्या ह्वोलु पूरा बजट मां खाणों भी औलू और ज्वो भी चीज आप बजार बे ल्योंणां ना, अलग अलग दिन ना ल्यावा। हफ्ता मां एक दिन पूरू सामान खरीद द्यावा तेसे पा पैसा भी बची जला।